Ñŋsɩ dí tɔŋ ŋsɩbɔɔ teeléee yɛ yá tʋmʋrɛ, gbɛtɛrɛ teelée kumóoó kaá yɛna tʋmʋrɛ. Teelée dzɛ béé baá yá sɩ teelée? <hesitation> adákaá karɩ kpokporokpoó wá, bʋyɛ rɔɔba na akpálíbá <hesitation> yofó tʋmʋrɛɛ bʋyɛɛ ñŋ ñŋsɩ ŋ mɔsí wáyasɛ lɔ ŋ búrúburu ná dɔŋɔ, wáya karɩ wɛ kaá lí adoŋá, kánáá dɩí yá sɩ sŋtɛɛɩí dzɛ, <hesitation> ŋñ búrúburu ná dɔŋɔ, ññ sɔŋ, ŋñ ná sɩsɩ baá ná álámɩná bʋmɛ, álámáá lí, mʋráaá- mʋráaá lí, bʋrʋ bíɩ ŋsɩ bʋʋlína goóre kaá ñ kɩkɩsíyá na simire ka laná, ñŋsɩ ŋ gníkɩ, dɩí yá bɩ sɩ kɔmáŋdɩ, ñŋsɩ ŋ gníkɩ bʋlɔ lɔ goóre kaá ŋŋ gɛyá sɩ simireé laná, bʋlɔ lɔɔɔ bʋʋ lánaá dzɛ. Ŋnáa? Ñ gníkíyá mɩnɛ ñŋsɩ sɔrɛɛ ŋñ gɛɛ yáa, bʋʋ kɔna sɔrɛ. Tɔɔ ŋñná sɩsɩ tɔtɔníŋɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ wáana bʋmɛ, simire dí dɩmɛ ŋñ yála ka kpálá ka gɛ, ñŋsɩ ŋntíkɩ sɩ ñ gɛ tógó ó wá ŋñ gɛ, ñŋ gánaá, ŋñ gɛ ñŋ goóre kaá ŋŋ gɛyá tɔtɔ tɔɔ ŋŋ gɛyá sɩ ñgɛ, tʋná mɛɛ ŋñ gíkɩ na bʋ la, ŋ simireé sáñ bʋlɔ, bʋká ŋwɛ ŋñgɛ. Teelée yɛ kpínɛ bʋrʋ bʋbɔɔɔ fɛyá ní laákaarɩ karɩíyá. Ŋ sɔkɔ ŋ goóre bʋká ŋñgɛ kʋkɔɔ wáana kʋʋ valá barɩ tɔtɔmɛ, ŋñ ná sɩsɩ kɔɔníŋɛɛ wáana kʋʋ valáááyé, kɔɔ valáa dɛ, kɔɔ valáa dza. Ŋñ ná sɩ baá wʋlí bɩ bʋlɔ ŋsɩmɔɔ koyémɔɔ wɛ bʋwɛ bʋʋ yɛ tɔtɔtɔ toémɔ mɛ, ayéé to koémɔ ŋsɩmɔɔ kʋwɛ kʋʋ yɛ beenɛɛ, koémɔ ŋsɩmɔɔ kʋwɛ kʋʋ yɛ burukináa. Ŋnáa? Bʋyelé bíɩ ŋsɩ álámɩná lɔ ŋwɛná teelée lɔ ŋwɛ ŋñ gɛ kɛ, bʋʋ bisí, bʋtá bisi ñyɛ ŋñgɛ sɔrɛ na yɛrɛ-yɛrɛ ñtɔ gbaagba bɔɔ, bʋ bisi ñ yɛ ŋñ gɛ tɔtɔníŋɛ tɔɔ kás mɔɔ séé yá, aŋkʋ wáana kʋʋ valá na dɩñba báná bʋlɔ, ókeé dádzá dzémɔ nɩɩ, séé yá, aŋkʋ wáana bé wáana bʋwɛ ɖaɖañbɔ bʋʋ gɛ bʋ kɔnɩ dɩ dzaá, bʋ yelé teelée bisí álámɩnáá sɔkɔ ka dzaá bʋká kaá fɛnɩ, kayéé- ayéé teelée yɛ fɛdʋ dɩ gnɛɛrʋnáá yá, teelée ká kaá gnɛɛrɩ fɛŋɛ tɔmɔ. Tɔmɔ bʋtɛɛ tɔmɔ lɔlɔ boéé, kaá gnɛɛrɩ fɛŋɛ tɔmɔ bʋká ka kpátá kaá wʋlí ŋɛ bɔɔ wáana bʋʋ valá, teelée tʋmʋrɛɛ dzɛ.